إيه، في فرق بين الثقة والإيمان. الثقة تكون عادة مبنية على تجارب سابقة ومعرفة، يعني لما توثق في شخص، تكون متأكد من قدراته وأفعاله بناءً على اللي شفته منه قبل. أما الإيمان، فهو يكون أعمق وأشمل، يعني ممكن تؤمن بشيء حتى لو ما عندك دليل ملموس عليه، مثل الإيمان بالقيم و المعتقدات.